Mɛ si zerema nɛ mɛya mi fa in humu fa in si veni ɲu a mɛ si zerema be buwema-behonu muyɛna un wara bun abe mɛ to a dan fa un si zerema be buwema-behonu mɛ yabɛ zun seksiyalite mɛya bɛ zun oro biyɛ a hanu a anu a zora a da mawɛ mɛ yabɛ zun mu to ni waati so mɛya a mi fa un si zerema